Mma démé idáp ñtde úbákusén ade ñam úwiong utom ami mma nka nsio-nsio ñkpọ. úsen isitọhọ-ke ne ami úsén anéké se afon né ami ntak amóhó ase afin ne ami adé ké Awasi ase nsio nyien̄ aféb ke ilómó, Awasi asé ansio nyieñ aféb ke áfánékóng. Ntáhá mmese nká ikọd nyong nli nláda unán, usuk nsisinéké nkpáúkọ mmawo ndúk echid ikood adé ñkúmó ké úkód, ñládá unán. Ade nkpo utom aseke ñkámá ade ikwá, ne úlọk ade afúfúle ñkpọ nsinyiehé úñọmọ. ùsén ase afó né ami ntáhá mmọ nangá núng ñwo nka usén idé ñkébén nkpo ñyóng ñlinyám, nkébén ekwóng, úsúhú ñña anyam usúhú ikámá inám ñkpọ ndidiá ké úfọn né ami. Se áme ndé atọ inwang ibáháúsén Awasi alidáhá imbed ñyién, ibáhá usen añoñgo ñyọng ñkángá, áfúló usén ase afofón ke ami ámá ibáhá usén alifónó ne amé. Námá utom nlidiaha údúk mmedia udúk sa-adé. Mmèsè ñkód Awasi ñsine ñkpọ. Úsén asefoñ ne ami usen isitohọké ne ami, kpúkprú usén adé oti usén anọ mien. Itáhá úsén nyoñgo ñlituá ñkpofiók, ilàhá usén ami ñyonyo ñli sómé. Mma ñyọng ñliguo mmese ncha imán ne ñwán ami náng nlọkọ nwán ami ñańga úsé ali afon né ami nung ñlọkọ nkokajon ami, nãnga usén adé anung afón ne ami ibáhá usen otikóké ne ami. Usúke usen ase ade eti usén ánọ mién adé idéhé ntiwó Awasi akóm nyien údómé usén anéké ase afón né ami eti eti, úsen itọhọké ne ami. Kpúkprú ñkpọ inwáng se ansé ntọ, nse nkáná ndúk ufien, ñkána ndúk ññásia sa-ádé utóm nwón itiéhe se ami nse nam ke mibéhé útó inwáng. Sa-ade ami nyáma úruá, námá utóm mbákálá, námá utom nkpọ nwen ányénéké úbók utóm nwén nkáñ inwáng aséké ntọ. Awasi ase adá né ami, usen ide áfón né ami. Sa-ade ntọkájón ami isinánáké sé ediá ke ñchọnọ ñkpọ m’mmo esúk edia nkpo akánga ita. Ediá an̄ye ajúojúongó ámo, mmo en̄yie ñchòng idém, nua ufok ibok ntile, ñkpọ se ánse ntọ ade nkpọ se isisiñe ibok. Ndidia ámọ ediá asiné ibọk, nták ade mme nkóng afele, mm̄ọng-mm̄ọng ikọñg, ekwọñg adé anséké mbén ké ñkọd adé ase ánám idém achọñg mm̄ọng. So ámọ ikáhá úfọk-ubok, mbénébén ámó ñká ufọk- ibọk, ñkáká itie enyama ñkwa ibọk kéné ndidia sé amó esédiá ndidiá afo abód ndidia ami idéhé agwo anám afi abod, mmese ñto mme fúń ke ikód adé nenag ñsúk nkpábó nli amọ esedia, nte mbolo mme tóng mbóló, mbóló ade emá nyóng úfọknwéd eli mmo esedia enúng ekama enwọng Nmóng emum idém ekámá ánye ájukó amo. Nták ade anám mo ku-úsén ase afón né ami ibaha usen atọhọ ke né ami. Afúló usén ase adé eti usen anno mien ke kéné ubọkutóm amu ánámá. Mmésé nkọm Awasi se Awasi ase anam ano mien ké afúri imọ ñkpọ se ami nám